<noise> bueno kauk lanuꞌu lo ke es baꞌajaut lo es riljiañ kauk lanuꞌu ne niljiañ napu nichie kuanso jui ya ma bukejep se ma mamung jui lutaꞌau nda ngukuang rama bupuꞌu rama luꞌuei lutsajau re kimi sumap kimijiu peuk se mamung rama bupuꞌu kiyiu peuk se luꞌuei lutujue lupejeung napu ngukuang yit lijiu manaja napune leꞌje ne nichie napune kiñiu baejei de ma manꞌeiñ es kantsajaun <noise> napu kupu luꞌuei lutsajau re sumap para mamung manameik re ripiaik kupu bakal kinyie ngukuang tsel y ne talung pus sabemos ke jui lubun lo mas bali rinyiu es kara busen para rapu ya kuando mamung mung kuando bukejep re kauts ya baꞌajauts rapu landu se ndueꞌuei ndubun ya kupu liljit re lueik talun pero ne talung pus jui nipep lutsajau ne tsumap si no el ke ngumaꞌai juine manatsajau kupu manaei nare rapu landu para ke kupu lada larajauts y kupu laei pake lakaꞌiñ re ripiak kupu stinjia lo ke es ne talung maꞌus kulꞌus <noise> y lo ke es maꞌus ngul ngulꞌue ne niljiañ se tsajaung jai jai kauk kunji lanuꞌu napu slajuaꞌa napu slajuaꞌa lumei masem jui rama lutaꞌau re xikꞌiai rama lujueng nda nixiem ngukuang. <noise> Para mamung jui kubaꞌau rama lutsajau rama luꞌuey bupe ne tsumaꞌap kuando jui lutuey pues lijiañ majau ne tsumaꞌap kupu luꞌuey mung y rama baꞌajauts re rinyiu kupu stinjia napu slajua lꞌeje y limi niljiañ jai napu tsupui peuk se mamung jui lueꞌuei lutsajau ne tsumap per jui basal jueꞌe ¿porke njiu basal jueꞌe? Es porke va kupu para ke no linji njei sania ngubaꞌai mandai makanaun re ripiaik ya kupu latseꞌet rapu jueꞌes jui kupu luꞌei lutsajau tsumaꞌap mas jueꞌe ke se bajau y bakats nada kimbiep ngubung o nda ngukuang ke lumei rijie kupu stinjia <noise> napu tsupui luꞌuei lutsajau re sumaꞌap balik riljiañ kanda niljiañ kupu buetꞌei butsajau sumaap kanda kale luei natsajau pero de miat rapu pues batsajau manakje <noise> nakjal re lꞌuep kupu stinjia kauk lanunt ranji riljiañ <noise> bali mas tumaꞌa pe kauk ranꞌa se mas tumaꞌa ranꞌa re nuseiñg chumani. <noise>